لو كان نجم نتعلم لغة واحدة فورًا نحب نتعلم الإنجليزية، خاطر الإنجليزية هي لغة عالمية وتفتح فرص كبيرة في مجالات العمل والسفر وحتى فهم ثقافات أخرى زادة أغلب المحتوى العلمي والأدبي والفني موجود بها وبتعلمها نقدر نتواصل مع ناس في مختلف أنحاء العالم ونتعلم منهم بكل سهولة.